<noise> Mampisy gny filamigna, anatin' ny firenea raiky. Lafa milamy ny firenea; da mandeha soa gny sosialy. Laha fa mandeha soa gny sosialy; da miakatsy avao gny hari-karea faobe. Mihamandroso amizao i firenea igny. Izay!